Dz zuka skeb njijina, nasarma vita spsanaka gwaɗa nasar mnana neɗema, toh dun hka mamuna, aful hankal tu gwaɗa lan dzi dzi gahan, nede gwaɗa həva nda gnau, vita mande gulen vita mande gaten tataka hankal na vita bajwal udu golo mana mana tina hngini, skeba njui nanina hesa kwari ni tgma, skeba ndzi dzihlaina hagwaɗa luma sataz kadawo, natahan slva wda thlin a, ngot ganau yā hes gag gwarɗa na ina hesa kwara, ya nana, ɓai, vita laka bdawai yu na nɗajazu ina futa ina njuka duniya ko gwaɗe ta tsukwatak, wurka ksasta maka gnawahā vita bukata hɗeka rei aha ogo Aha tawaka, aha htakwal wurkavita luma bukataɗa ne kakna kuga ksas togo ko tuwaka ko htakwal na bukata hwe da kwarɗa ndu duda da monka alfanawa ngat ganawaya muna koriyo haka dajovo umdiya unda hes gulenye thwe ɗowiyo mafuyo fit hesa fabi thluwo kaka, ksastaka hatakwala ko tuwaka koogo, warka ka guga tsuta muhga tsukaka gnawaha muhgana guga, guga kuhalakfaya lafaya. khaka kfaya maga maka <hesitation> ɗughwa na hana, guga nuhafata thliwetuha ha ko laɓahu nɗa ndeɗa, ko grahaiga lahanusta kouzhena nuska, tsuhanuska ko kalaha hanuskanɗe, guga lahahahuska lā <noise> la ndoka ha nbigo Ko la lahwa ɗe nus skeba njiji haha lu wakilu hali bulama <noise> haha laɓaha haha glaha kha haha undaɗa koli nun njuvo nahan matavl tina mahan <noise> gag dadamn nā afafara ta pas thludapus woro gu yad katen ndwaruffa ndaāh ina nunda nohkni in duniyā, hadisi kor taya munā <noise> ya hadisi na nuɗi takarola dadamung nge giɓo, wakila dadamunye kwatata gwaɗa meɗa māaniya hadisi, askida ɗabat hadisina ɗaba ɗaha dad aman golo to ina ɗow datamung mol skeba njijihā hunga wo <noise> nede kana ta nuhgin na, vita mafafakani hankal na njuka kwaɗa skehan jijikworha kana lamuŋya gona haka t jaha da wuhga lamangna spka wuvka kakai kol, kol faɗitina njvowo gabgavaye gaglun jajayin tskeba njuku tanga ŋ lamang Awavula tina mudu, ko ina nunda ɗowka un gudufah nā apkala unvla ta undu gag dadamung guyah galen davula udaɗa mal tahn maya to daduɗa ɗabaw taya gwaɗ yā nā ɓai na ruska rusk ruska nede ko hā inin njivini kavul muduwo koha gwaɗa bajwalu wo ama ina nunda damaga baka tini hohā ta turuta wo <hesitation> to nedoh lun dunigi vita bakataha na hɗeka javatajata ina bakata nā dadamunbe tavul ndasɗokure jvaka umlene, unfa ɓeye ana kuhatalunda ndeɗa ndaka həe Ko sliwi təhā ko udgha məŋ kwaraɗe h zama nəŋ mdel lŋtene ka nana ah gənaw wurka kap, kapkap kapa, moto re, kob kob re imuma kopre ezi ŋzi samare ko nuna hahaɗe. <hesitation> Ama aha aha dzukan duniya na uziɗa ɗana ana magi zurwo ne gwaɗi, zurwona neɗe njukan duniyā, vita gvgalaka tsahaɗu tzurwo nu na ɗuhmaka peɗe kousa ndada mun kana man yinana nahaghnipcatayin